haiwan yang ngori lila ena si goyom anggena ge haiwan nguti ma ngofa riha riha ge, ngori jau ena bolo hoda ena ge ngori na bada raka coma goyom.